Le bachëtte a i dëvru i cineis për mangé, a sun ën bosch parei quandi l'as finì pöle campeie via, ënvece la furchëtta e ël cutel a sun a düru d'pì, e a servu për taié, ti mange parei ti pöle fe a tuchèt lon che mange